د خوړو د پخولو مختلف میتودونه کولای شي چې زموږ په تغذیه باندې اغیزه وکړي، یا د هغې ارزښت ښه کړي او یا یې هم خراب کړي. د بیلګې په ډول که موږ په خوړو کې ډیر غوړ استعمالوو او یا هم خواړه سره ، کوو، نو دا د تغذې اغیزه راکموي او زموږ خواړه بې کیفیته کیګي او صحت ته مو تاوان رسوي، خو برعکس که موږ په خوړو کې ډير سابه، غلې، فیبر او داسې مغذي مواد استعمالوي چې زموږ صحت ته ګټه لري نو دا بیا د انسان په ګټه تمامیږي.